Ambosakosata aro, yuki ndie, ipuere kua jau jevae ndie, ensalada ndie ani kumanda ndie, ipuereviko yau guira soo ndive <noise> jokurai ñamojëëngatuta yau kua tembiu susi.